بلیاں اپنے مالک نال پیار دکھاؤندیاں ہن۔ کجھ وکھ وکھ طریقیاں نال۔ پہلا، سِر نُوں رگڑنا۔ بلی اپنے سِر نُوں مالک نال رگڑ کے پیار دکھاؤندی ہے۔ دوجا، پرر کرنا۔ خوشی ہون تے مالک نال پیار دکھاؤندی ہے۔ تیجا، پالَن دی نزدیکی۔ مالک دے کول بیٹھ کے جا لیٹ کے جُڑا دکھاؤندی ہے۔ چوتھا، اشارے کے۔ مالک ول ہولی ہولی اکھ مُوند کے بھروسہ اتے پیار دکھاؤندی ہے۔ کھیڈنا، مالک نال کھیڈ کے پیار اتے نزدیکی دکھاؤندی ہے۔ بلیاں پیار، ہاف بلنک، اکھ بلنک اتے نزدیکی راہیں دکھاؤندیاں ہن۔